Ny fomba ampiasako ny raha mahamanitry ahaniny, mba hampatsiro azy sy hampisy otrikaina azy tsara be, ohatra hoe mangala vanilla za, ohatra hoe: mangala tongolo gasy, ohatra hoe: jirofo mba mampisy himbony tsara, miboaka tsara zany le hanitry nazy.